Izy ka a zah raiky fô tavela anatigna satelity ambogny akagny, ampy tsara sakafo raha ataoko <noise> zegny raha tegna occupation ataoka zah maaandry zah miala miala zah mandry zah ma-mikarakara hanigny mihigna-kanigny zegny fô ataoko.